ku in amigo fiel porque horre kua'ando deé kua'ando te kua'anxi ndi'ido tiuku niingaabando nyuuka a katiundo mediu nyuuka niixi'idindo ko ndeetiuuña'a ja luchi te horre niinxooka'avando tee tna'a jiaa kua'an ku nuuve'endo tiuku te ondeé ndeekundo te ni kuuneeva'ana in ja luchi te ni ku'unaa taja luchi luliu taja chinito jiaani kuuneeva'ana te ni kuu'uuna ku'una kaatiuna te ndraa ta da'ana kua'a teja luchi luliu jiaa niixa'ana un chino kua'a kuuña'a maa'ana naakiixiña porque io kuu'uni xa'ana ja luchi hyuuka te ni tniin ja luchi luliu teenda'ayuxi teenda'ayuxi kua'a teenda'ayuxi nixaadooko'avaxi te ne'exi mamá'ana ne'eña poreso adaaña xeeni'ini ja bien ku inteligente kuja luchi jiaa tiuku.